Ipuere vaera kua guira raɨ raɨ, sinu yae supeva, jaeko oajaeteye iñakua oveveyave, mbaetɨ yaesa kïraïko ipepo omomɨiva, jaeretako jou ei, jukuraï jaereta aramoete ojo kerupi, ou oputu, jukurai mbaetɨ jete ombokangɨ, jare oiko vaera ikavi